Gny vitsiky moa biby miray hina. Andavakindreo agny ami zao fa misy toera fagnasiany hany; da maka reo zao kadradraky maty; dafa kady ho dimapolo na <noise> zato ireo manday anigny miditsy andavaky agny, da miango amin'ny toera mpisy hanindreo ao igny.